O! ry zalahy reto o! o riano, manao fety soa avao any hanreo isanandro io o!ka atao akory re ny mahatonga ny fety la soa la mipoapoaky hokany ataonareo io!